والله أفضل أروح رحلة مع أصدقائي لأن الرحلات مع الأصدقاء مليانه ضحك ومغامرات وذكريات حلوة نقدر نتشارك لحظات ممتعة ونسوي أشياء جنونية مع بعض أما مع الشريك فممكن تكون رحلة رومانسية لكن مع الأصدقاء فيها حرية أكثر وحماس أكبر